بالبيت الي اعيش بينو تقريبا بكل غرفة عدنا شباك على الاقل <hesitation> اكو غرف بيها شباكين اكو غرفة وحدي بيها ثث شبيبيك <hesitation> منم زغاغ منم كباغ حسب بالنسبة الي الغرفة الي انا قيعدي بيها بيها شباك ويحد وبيها باب عل خارج